Se mandua ya ve arakuvo pe ou voi papaca re mbuapi re semandua ai, arakuvo pe ko amopese ve mbuapi ye ayau sugui jaeramo jae seyeipe taraja voi kua seyeipe